طعامي المفظل طبعا هو الكبسه خصوصا مع الدچاچ أو اللحم بالصيف أحبها خفيفه و طبخها چدا سهل لاكن في الشتاء أستمتع فيها دافيا تكون مع صحن سلطه و مع صحن زبادي يعني نعم تفرق حسب الوقت.